אַקִיד אֶלְמֻהִימּ יְקוּן אֶלְאִנְסָאן עַנדוּ דַאקְרָה מְזְיָּאנָה חֵית כַּיַעְוֵןְּכּ תְּחַאפְּظ עַל אֶלְמְעְלּוּמַאת, תִּתְעַלַּם בִּسְרְעָה, אַה תְּדִיר חַיַאתְكَ בְּסַהּוּלָה. אֶלְדַאקְרָה כּתְחַלִּיְךּ תְּפַכֵּר פִּי אֶלְמַاضִי וְתִסְתַפַּד מִן אֶלְתַּגَارِب דִּיַאלְכּ וְחַתָּא אֶלְעֻמַּל כּתְקוּן דַרּוּרִיָּה בַּאש תַּנְجַח, וּלָקִין חַתָּא אֶלְעַקְל כּיַחְתָاج יְרְתַاح, מַשִׁי דַרּוּרִי דִּימָא יִבְקָא פִּי אֶלְדַغְט.